د سرمایی وېشل دا یو ډېر مهم او جنجالي بحث دی. د دې پوښتنې ځواب ساده نه ده، ځکه په دې کې اقتصادي، سیاسي، اخلاقي او ټولنیز اړخونه شامل دي. خو؛ ځینې خلک په دې باور دي سي شتمني باید وویشله سي، ځکه ټولنیزه نابرابري ډېر وخت د بې عدالتۍ، تاریخي استثمار او غیر عادلانه سیستمونو نتیجه وي. کله سي نابرابري زیاته سي، ټولنیزه بې ثباتي، غربت او د خلکو تر منځ واټن زیاتېږي.